मशरूम महँ कई प्रकार होतें हैं। और प्रत्येक प्रकार का स्वाद बनावट और उपयोग अलग-अलग होता है। जैसा ओएस्टर मशरूम। स्वाद में यह मशरूम हल्का मीठो और चिकना होता है। ओएस्टर मशरूम का सूप, स्टार्च, फ्राइ, पास्ता या सैंडविच में डालो जा सकता है। इनकी मिलावट की व्यंजन में उपयोगी बनाते हैं। जैसे की सेब या सैंडल बटन मशरूम। बटन मशरूम हलको स्वादिष्ट और मुलायम होता है। बटन मशरूम को पिन्जर स्वीट, सॉस और सब्जी के साथ अच्छे से इस्तेमाल किया जाएँ है। यह व्यंजन में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला मशरूम होता है। क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध होता है। प्रीतेबल मशरूम का स्वाद अधिक गहरा और मीठो होता है। पोर्टेबल मशरूम बड़े आकार में होता है। इसलिए उनका उपयोग ग्रिल, सैंडविच, बर्गर में किया जाता है। इनका मजबूत स्वाद अच्छा होता है।